Mmáẃọ ṉtém álési lch́ip, ámi nlá kód ájen am̱i ánye álo̱k lchic̄họp ákpúho̱ nsād, àjo̱ho̱ Itá ásuẖo ámi ṉko̱no̱ ánýe àlik̄pie, asáy, àkáp, abe̱n eto̱kíkw̄a ákómá ákáp. ábe̱n ñjéd, mm̱ájéd mm̱á ám̱i mbéṉ nkúkw̄ay ntuk, mma tuk mma ámi ntáhá mmon ntém ké áko, ám̱áfúd ateme nwáhá nloṉ ndíok. ṉte̱m mm̱om m̱bén álesi áde nlo̱n ṉtem. Ámáfúd ateḿe nlíok, nlúko nlo̱n ke mm̱on nf̱en njed mmáje̱d mm̱á, ásúho ṉliōk. Mm̱á líok akébén ṉjien nlcíchop áde nlúko̱ nlo̱n ké áko̱ mm̱o ṉkámá ntém̱, m̱ma tim̱ ntúen, ntim̱ áwo, ṉjiók aýo nlón kéd. M̱béṉ álés̱i áde ṉloṉ, m̱bén ṉkpo úked áde ṉlon, ṉkámá, ṉlep nché m̱me ṉkpo ámúm̱o̱, ṉkpo ámám̱úm̱o ám̱i ṉsín lkán mm̱sin, lkan ná lkán ácho̱n, IIñikpe̱ne̱ álesi abi̱lé, ámi ntéme nlíok, ntáp nlio̱k nnóho ṉtokéjen, nún ṉno ebéh ámi ṉsin ndiá, aǵwo a̱núko ábába ke ñdédé ámi, nsi̱n ṉno. Em̱a Inún Idiá né ajúko, ábene áko nu̱n ké liók nná elóhó eẃi Idiá, enúk ebálá Ikán ebéne esío áde enúk ekétém ańye ajohò, amànù Ijòhò etéme eliók. anún Mbén akóm̱o njámá ntá bá nlo̱n a̱mó ediá.